Banki de la zi'an ti tu tara ligeri biŋera koo tu kina pɛmesa ligeri. Fu san bisera banki yuunɛ kankaŋi de la a biŋera ligera wuu a tara ligeri pɛmesa nɛreba <hesitation> banki n de sɛla n bala. Banki boi zi'an woo mɛ. Fu san bisa so'olum woo n boi Ghana wa woo tari banki mɛ. Banking duma la mɛ tu mi tari ba la buuri buuri. Tu tari banki sɛba n de banki bibesi gee kelum tara banki ba sɛba n de banki kara. Tu tari n sɔi n miŋa duma banki mɛ gee kelum me tara gɔmena banki duma. Banki gi'a leni n de sɛla n bala.